أحب إني أكون عندي القدرة في التحكم في الحيوانات لأنه الحيوانات لهادور كبير في حياتنا، وقدرتي على التواصل معها والتحكم فيها بتساعدني في حماية البيئة، زيادة ال على الطبيعة، التواصل مع الحيوانت يعطيني تجربة جديدة وفريدة والتحكم في الآلات زين بس الحيوانت تملك جانب إنساني عميق.